Inyu iboñ sambô i mala, u nke u yéñ m'bôñ. Ingeñ u nlona m'bôñ, u kôbôl nye. U ke'e u yéñ iyom ba nsébél le lisee li ngañ. Jon u ntéñ munu i m'bôñ. U ke'e i lép. U kidik bon ba bikék, u téñék lisee li ngañ mu i bon ba bikék ba. U ômôk hana i lép ; mut i mbaa lép ni mbaa lép ; to le i ñem u lép, iba le lép u gwéé bé malép ngandak. Iba le lép u gwéé malép ngandak u ñôm i mbaa lép. Juu, gweges bi ngeñ jwem i juu, ngeñ isaambok ni pes, u ke'e u hes. U hahal gwel mala. U ñada jala li yé ha ije m'bôñ inyu le ngôñ i yé nye le a kena m'bôñ ndi a nla bé inyu le m'bôñ a tiñi.

Inyu ilamb nkoo-hiônde, u m'bada hiônde, u bol hyo. U wañ hyo, hi bel longelonge. Ingeñ hi m'mal bel, u kok hyo, hi tomb longelonge. U nla pôdna bombo mu inyu ibôt ba nje lôñni bombo. U pôdna bombo mu. To le imut a ngwés bé je ni bombo a ñee ndigi je ni bas, a ha bas. Hala nyen ba nlamb nkoo-hiônde.

Lop u gwéé malôbôl ngandak. Hala a yé maliga. Me, ilop me ngwés u yé lop u matôs. Me nkit hilenga hyem hi jañ. Me somb nlop wem. Me teñ wo munu i hikôyi hyem. Ingeñ me nke i lép, me ma yéñ tôngôô yem. Mu i kédé tôngôô me ha dilengwo. Me yéñ bijél. Me kéblak bijél munu i nlop wem, me leñek i lép, me nubuk matôs, me kabak munu i tôngôô yem.

Nson u mulôm i kédé ndap-libii u yé le, a gwal bon, a tôñ ni ñwaa ni bon béé nyemede. A saane bo bisuglu a tibil bo. A yéñ manjel le ñwaa wéé lôñni bon béé ba ba mbôô. A la'a léba bijek.

Mut a n'was njep u Mbog, hala wee, mut a nkop Mbog ndi ki Mbog i bak bé i kédé yéé ndap. Mbog i nlôl nye i mbégdé. Jon ba nsébél le mut a n'was ntjep u Mbog.

Inyu ilamb nsugi, u nke u yéñ bitôñ i bikay. U lona gwo. Ingeñ u m'mal lona gwo, u téé gwo i juu. Ingeñ bi m'bél, u yéñ ntjobo ni ntidil. U tét gwo. Bi nti we nyaa-bitôñ. Yon u nhôô. Ingeñ u nhôô yo, u nkôhna iyom ba nsébél le nsugi. U téé wo i juu. U nla lamb nyik mu, kôy-hisi, nkôt u nyik to nkôt u nuga.

Ba nsébél Um Nyobe le Mpôdôl inyu le ingéda i binene le nkaa u kunde u njôp, Um Nyobe nyen a bé'é a nke ipôdôl i ño u loñ yés Kamerun i adna i matén i ba nsébél le ONU. Um Nyobe nyen a bé'é a mpot nyoo i jôl li loñ yés. Jon ba nséblene nye le Mpôdôl.

Hala a yé maliga le nsôñna u n'nene le u yé ipôla BaMbombog ni base i Katôlika inyu jam li Ngog-Lituba. Mahoñol mem ma yé mu ijam li le BaMbombog bon ba nlama tééda ha ihoma nu i Ngog-Lituba. Ngog-Lituba a yé jam li Mbog, jam hés li. Lôg-Pada, Lôk Katôlika, base i Katôlika i gwéé bé yom ha i Ngog-Lituba. Ba nyodi ha.

Ba nkéndél bé mbôl i hyangaa, hala a nkobla le, mam momasô mon ba mpamna bé i mbégdé. Mam momasô mon ba mpot bé i mbégdé. Mam momasô mon ba m'bambal bé i mbégdé.

Majél ma ngond ma Mbog yés ma yé le, nkônô u ngond, nsahbe u ngond, bikéy bi ngond.

Hala a yé maliga le i nkéla le lôôhalôôha je nuga a ta bé longe. Inyu le iba le bo mut a nlôôha je nuga, a nkon ngim kon i m'boñ nye le a n'nut, to le mônga ma nyuu ma kahal sôghe nye, ma n'nuduk yak ngim i mangéda. U kon u, u ta bé longe. Jon lôôhalôôha je nuga a ta bé longe.

Imam ma yé nseñ i niñ i mut binam le a nlama boñ, mo mana le, mut binam a a nlama bii ñwaa, a gwal bon, a oñ ndap.

Nseñ i u likil mut a nti bakil béé u yé yimbne i gwéha. Hala a ñéba le a ngwés ñwaa wéé. Inyu le ba nsomb bé mut. Igwom a nlona, bi yé nga ndigi yimbne i gwéha i yé ipôla nye imut a nke i bii ñwaa wéé lôñni ñwaa wéé.

Inyu ilamb koo, u ntoo koo. Ingeñ u m'mal too koo, u jôa yo lôñni bapuma ba likôl. Ingeñ u m'mal jôa yo ni bapuma ba likôl, u n'nat yo i juu. U yéñ mbôngôô, hilôba, ni hisim ni bini bikule gwobisô, ni ndék hiônde. U kok gwo, u pôdna gwo. U téé i juu, ni môô. Wee koo i m'bel.

Njibngañ i yé libak li mut nu jam lilam jokijo li nlo bé li nlo bé nye beybey, ndigi mam mabe. Hiki yom a m'boñ, jam li yé li yé ndigi jam libe. Hiki jam a m'boñ li yé ndigi jam libe. Hala wee mut a gwéé njibngañ. Mam malam ma nke nye ngwéé.

Inyu iboñ le matén ma Kamerun momasô ma niñ ikédé nsañ, hiki litén li nlama bana mut. Nkena loñ a nlama boñ le hiki litén li ban-ga bôt. Hiki litén li ban-ga bôt ba gwéé moni. Hiki litén li ban-ga madokta ; hiki litén li ban-ga bibôm. I ba bé le ngim litén yon i ban ban i m'bana gwom ilel bôt bape. To, hiki litén li bana gwom. Hala, bôt ba ba ba niñ i nsañ. Ni ki le sukulu i jôp inyu iniiga bôt le liniñ ntôñ li yé longe i jam.

Mahôla ma m'bôk bé bak inyu le mut a nlama bé gwés mut iloo nyemede. To u gwéhék la mut, u gagwés bé nye, u loo wemede. Jon mahôla ma nlama bé bôk bak. Ba nhôla mut ni miñwaa.

Njibngañ i yé libak li mut nu jam lilam li nlo bé bebee, ndigi mam mabe. Hiki yom a m'boñ i yé ibe. A tagbe homa jam libe. Jam lilam jokijo li nlôô bé nye bebee, ndigi mam mabe.

Ba nla nugna mbôngôô lôñni ibijek bini le bakwede, manga, masôô, gwôô, manyogi, m'bôñ, makondo, minsôa ike ni i bisu.

Insômbi u nlémél me ngandak, u yé nsômbi u kôy-disi. Me nkena ngwo yem i bikay, i i n'yi bok kôy-hisi. Ingéda ba m'mal bok i m'mal bok kôy-hisi, me ntém i kôy-hisi i, i pam, ba nol. To le iba le kôy-hisi i n'nay le i mpam bé, ingéda u m'mal héya i malogol ma ma yé ñwemel wéé, me mpeb yo, me nha yo hyéé, me bôdôl pep. I pam, ngwo i gwel. To le i wél mu ikédé ñwii. Me tém yo, me bada yo.

Ba nsébél Um Nyobe le Mpôdôl inyu le ingéda nkaa u kunde u bilo, Um nyen a bé'é a nke ipot i adna i matén i ño u loñ yés. Jon ba nsébél Um Nyobe le Mpôdôl loñ.

Basaa ba nsébla le bon ba job inyu le i nkéla le, di bilôl i Egyptô. Nyo'o i Egyptô kiki di bilôl, job ijob ba nsébél le Nsaa jon li bibot bés. Jon di nsélba le bon ba job.

Nseñ u likil mulôm a nti bakil béé li yé yimbene i gwéha a ngwés ñwaa wéé. Mulôm a nlama ti likil. Likil li yé yimbne i gwéha.

Maselna ipôla niñ i kôba lôñni iniñ ini di gwéé ma yé le ilen ini len; bôt ba mpot ba yi'i to mbôgôl i bikilô. Ba téhnaga. Bôt a mpot ba yii to mbôgôl i bikilô. Ba ba n'nolok. Indéé kôba a bé'é le ba ntila kaat, to le ba téñ litiñ, to le ba kôt hikuu. Ilen ini len, mam ma nlo ngandak. Mut a nla ke ngwéé homa inyu le litôa li yé, inyu le masin ma yé. Maselna ma yé ngandak, ndék ipôla niñ yés ilen ini len lôñni niñ i kôba.

Ba nsébél Um Nyobe le Mpôdôl inyu le ingéda nkaa u kunde, ingéda i bapam le loñ yés i kôs kunde, Um Nyobe nyen a bé'é a nke i kaa lôñni i pôt inyu ño u loñ yés, i boma i adna i matén, i adna i maloñ, yo i i bé'é i ntagbene i ONU.

Mut a héli i saybana Mbombog a yé mut nu a yé le litén jéé jon li ntep. Litén jon li ntep, jon li nti. Jon li nkal le nunu mut a héli i saybana Mbombog. Iba le Mbog i yé i bum yap. Ndi iba le Mbog i ta nga bé to ki, a nla ki was njtep u Mbog. Imut nu nyen a kôli iba Mbombog. Mut nu a yé su mut suhul-nyuu. Mut nu a ta bé sume. Mut nu a ñôma bé minsoñ.

Suluk i yé me i ôô hala wee mut nu a gwéé jam le a nlama boñ ndi a bana bé ngandak ngéda. A nlama hoo boñ ijam li inyu le, ngéda i ta bé. Hala wee suluk i yé nye i ôô.

Mam ma yé nseñ iniñ i mut binam le a nlama boñ ma yé le, a bii ñwaa, a gwal bon, a oñ ndap.

Mahôla ma m'bôk bé bak inyu le, mut a nlama bé gwés mut iloo nyemede.

Mut a héli isaybana Mbombog a yé mut nu a yé le litén jéé jon li nti, jon li ntep nye. A bak mut suhul-nyuu, mut nsañ, mut manôgla. Mut nu a nkot bôt. Mut nu a ñôma bé minsoñ. Mut nu a m'bada bé bôt, to mut nu a nhôô bé maok.

Imam ma yé nseñ i niñ i mut binam le a nlama boñ, mo mana le, mut binam a nlama bii ñwaa, a gwal bon, a oñ ndap.

Imam ma yé nseñ i niñ i mut binam mo mana le, mut binam a nlama bii ñwaa, a oñ ndap, a gwal bon.

Ba nkéndél bé mbôl i hyangaa, hala a nkobla le, mam momasô mon ba mpamna bé i ti. Mam momasô mon ba mpot bé i mbégdé.

Muda a nje bé nyoo inyu le hala a bilo kôba. I nkéla le muda a nje bé nyoo, itiga le iba le bo a yé jém, kiki nyoo i nke i ñandal munu i si, man nyek a kida ndigi a ñañal, a ñandal munu i si, a ke bé. Jon muda a nje bé nyoo. Ni ki le, nyoo, i libak li Mbog Basaa, i yé yom i mimañ mi bôt.

Inyu ilamb koo, u ntoo yo. U jôa yo lôñni mapuma ba likôl. U kit yo. Ingeñ u m'mal kit koo yoñ, le u m'mal sañ yo longelonge, u ha yo i hibee, u n'nat yo ni bas. Imbus u téé môô i juu, u wañ yo. U kok ki bikule. Wee u m'mal lamb koo.

Ba nsébél Um Nyobe le Mpôdôl inyu le, ingéda nkaa u kunde, ingéda i bi nene le loñ yés i Kamerun i i kôs kunde, Um Nyobe nyen a bé'é a nke ipôdôl i ño u loñ yés i Kamerun. I od ikodba i matén i ba nsébél ni hop u bayoñ le ONU.

Ba nsébél Um Nyobe le Mpôdôl inyu le nyen a bé'é a mpôdôl i ño u loñ yés i Kamerun ingéda nkaa u kunde u bé'é, i kodba i matén ba nsébél le ONU.

Nseñ u likil mulôm a nti bakil béé iba le a nsômbôl bii ñwaa wéé u yé yimbne i gwéha. Yimbne i gwéha i. Igwéha a ngwés ñwaa. Igwéha i yé ipôla nye i mulôm nu a nsômbôl bii ñwaa wéé, lôñni ñwaa wéé.

Nseñ u likil mulôm a nti bakil béé u yé yimbne i gwéha. Hala a ñéba le a ngwés ñwaa, ni liyônôs dikôm di Mbog ki.

Nson u mulôm ikédé ndap-libii u yé le, a tôñ ni ñwaa. A tôñ ni bon.

Nson u mulôm i kédé ndap-libii u yé le a tôñ ni ñwaa. A tôñ lôñni bon béé.